Pusi, pusi an kas nyo nating komainy fisok ror ya. Sen na ka ri nating kat ror ya ri nating tsue <hesitation> fanat ror tannainy ge mes a ka nyo nating komainy rou ya tan pusi nating vio non kiso tan fo voiny. Kas nating komainy rou ya tan sa ai nating tsue fanat non tan fo patang ruak non saf fo birua na nating ruak non tan fan. Maski nyo sab rou sen a patang ge sa ge tskia nyo gima sab, kas tsun nating tsue fanat rou tan saf a ka na ruak non tan fan.